طعامي <noise> المفضل هي الكبسة ،يعني خصوصا إذا كانت مكونة من لحم ظان في الشتا أحب أتناولها مع السلطة والمخللات، تعطيني دفئ ولذة وطاقة بعد. أما في الصيف أحب أتناول أطباق خفيفة مثل سلطات أو المشاوي يعني نوع الأكل يختلف حسب الموسم، لكن الكبسة تبجي دايما في جلبي. <noise>